मैं ह सुने हों भाई की तुमन मिलके एक साथ कोई ट्रिप में जाए वाला ह। तो जाए के का साधन है कहा घूमे जाथा घूमे के का जगह है खाए पीए बर का रखे ह। आऊ कुछ बताओ फिर मैं हूं जहु तुमने संग।